Maiasha ya- yaya binadamu alim- alina maisha nyingo fuma kuzaliwa akukula malezi ya- ya wazazi yao pano kukula chi pana kuzaliwa achilu mwanje akukula isheria ngawa kula isheria ikufwatu kuli haki zakwe binadamu ngatu iyake zake binadamu kwenu nyia ukusaminiana kujaliana, kupendana fumu mwache paka kukula akoota eni chicho kusaminiana, kujaliana ali ni haki zionsi uhu- uhulu yani chionsi umwenendo uno untwa kuta kuwaishi na wapadu dunia paa cha kwanza awombi kazi papa masaminika. <hesitation> awe na upendo asamini yaya yani ya mzunguka jamii mpuma ili amasa mnika sana amaishi ningo afwati shelia ziyamu ziya chijiji cha- chakwe iziya ko iziya serekali papo amaishi miko